Ikara. gba neyi-imimoh. aba stor ostornejie okpo. ni-zaklie. ne-endo. ochui. ena-na aha. ahah. alayaa. ibi ahaa. ni-mimmer. elite opua. ara-wana ayor ke. o. h bobieyi ne-ekpari ayor ku-ina rdi rididi-aya. eba ali. mi-za-klei. aba ha. isa akor aya nka. alieni aba tie stor keni-ayie-ba kpa. ode-mostie ma. isi aya. za-ha-zamer. oru. alena huni kor. imime. kor winggo zeya. waya. aki ni. awu. odor-afor. odor amer. azi-no-okpoyi tamer-ena. ena-na aliname. ebah alimi-zakley ahor-ha oh. na-ron. adeno-ogbaya. akena. aha ana enei-itie opua. arah awikiyin-osor-sor,-keni. aha-ana. eni. ni-buu ichw-utie-iyie. ososr-sor. kemer-bi-mi-zaki-ey bi kwia-zee. imi-zakley kpa. ikala-asa. ayie ejie-ejie mer. oyo-yor asa mer. isom-aya. wodu okposi alah. gba okeni fua kieyi imimoh bu. kie gba. wi-ija-jie. waa. mer. isi aya tomeh. enah ya-geyi-ni-ende-oh. ekpari. anaya-waa-sta-sta. mi-za-kleyi ana wa, fudor. okposi-ki-